Ore ngonto si kami ore ngonto kurin na' putun, mutun kan ore ngonto kami su lirik na' pen kan pen natan ore ngonto suwalei ore oras ne ti'i, na'am kurin, munasukan na'tan ore wungpin ngumoin to ijit na ngonto munggoreng tu, ore ngonto ngumpin to naloben mey, na' mamiho sop na' ore ngonto pan na' wutun, putun ake na' <hesitation> ngonto i kami ma mamiho kukis ore ngonto <hesitation> apa te'e mamiho biapong ore mamiho pisang kukus pe to dandang no te kegunaan te dandang ore ngonto <hesitation> wumping teto mamiho kinas, manumis kinas, te wumping te putun no ake te pan, te puntu ake ore ngonto mundeno ore ngonto rupa su termos ore rupa su khetel te panci, pa pan ore getel teto putunan ake